fyeŋnde fgí fsibi, bigolla nge binín, binñínti a bgabulona anín hembe, hedi binto gegi anín. Bigolla gí ngi gingorsi fana, anín hembe hi ma binto gegi bembe, a bjete billi ma, a byódo billi ma, a bhali billi ma, we win dúbatu binñín a hí jandi hal ma nyeeŋ ma mo. Mbo, bâan waabo, bân ba ŋóodna dango uriŋ mo nga afúla. Uyaa ma mo, basúm mo, baguuntiti mo, fnaŋdi ma fembe, wembe gí fyeŋde ugee ɓaande; Mee nyo, gantu uto biiŧa afúla han gilaayi, bidée bigiindi bembege fondi bifúfura afúli hembe, fondi bifúfur bgaabilo billi ma. Mbolo gmama bisibi, ataan bigi ma húrin yaa ifogo, bihúri bége fana njandi binñaana mo, binñaana mo otorisasiyoŋ, jandi binñaana mo fladí, jandi baa ma nlusu mo hal, hi ma nyóbodi bsín ma, bbúru utinan to ge anín hembe. A wee wi fnyeŋde waabo, gii nyo gíw, bari gii waabo ge ŋatu halo hala bareŋi mo. Boli mo uge saanti bidée bigiindi ma, fsaanti ma bo wee gí unan bà yaa: Daanginani mbiiŧa afúla damba uhondi, ingeg ma fnyeŋde, ugee ma húr, ndu ubiiŧa, biñaŋ nfúfuri hambe, bbúru blúŧi san mmeesen baa ma gí boonje fo angí hii déeyi, fo angí hali usaage, fo angí hali ma húri yaa fo angi hali gingiti; Ge gdúbatu ge ajaa ngorsi, ge ajaa nñín anwéeyi wée gi gdúbatu jandi binyaana anín wala habe ajaa gíw.